Qo'lda yuvish, kir yuvish mashinalari chiqishdan oldingi foydalanigan usul bo'lib, bunda kir mahsulotlarni qo'l orqali, sovun orqali yoki boshqa yuvish kukunlari bilan ko'pirtirilgan holda ko'p ishqalash bilan <noise> tozalanadi.